אה אה אה טַבְעָא טַבְעָא אֶלְקִתְצַאד וּלְמַאלִיָּה מֻהִימִּין בְּזַאף חֵית קַאי יְעַלְּמוּנַא כִּיףַאש נְפְהְמוּ כִּיףַאש דַאִירַה אלחַיַاة כִּיףַאש דַאִירַה בלַאד כִּיףַאש דַּבְּרוּ פְּלוּס אה אה אה דִירְלְנַא בְּשַּכְּל דַכִּי כּתְפִידְנַא פַּלְחַיַאת יְוְמִיָּה בַּאש נְבְקֵּאוּ מַנְדִיַעּוּש אֶלְפְּלוּס וְלָא נְדַיַעּוּ פַלְדְּיוּן וּחַתּّى לַבַּאגִ'י דִיר שִי מְשְרוּע וְלָא חֻ'דְמַה חַסְכּ יְקוּן עַנְדְכּ מַעְרִפַּה כְּבִירָה בְּהַדּ אֶשִּׁי מַשִּי שִי חַאגַ'ה לִי עֲדִימַה אֶלְפַאאִידָה בְּלַעְכְּס רַאْה שִי חַאגַ'ה מַלָּאסַאסִיַאת.